Au ḡegu tanu negariai atuḡamaḡini bere namo gabu gabu lualua vanaḡi vanaḡi auna atuḡamaḡirito ostreilia ḡana bara iaḡo e mai osi eragani maiḡeri laiv bara ḡita kamasi euwarini kamasi eḡuburini kamasi eḡaniḡanini kamasi etorelogorini kamasi eḡitaḡaurini kamasi emaḡurini emarevani ḡita ḡera tanobarai ḡetanuni senaḡi dia monai eḡitaḡaurini kavari vada ḡegu leke ai tu au vanaḡi vanaḡi atuḡamaĝini anuvini ḡegu nuviai akirani bere namo ta bara nariaḡoi be iatanai ba lageḡoi bena bara tari lakaulakaua be ḡura lakaulakaugu moa tuḡamaḡina o dabarai au maki ba lagakauḡoi ḡia eragani taimiriai bena au maki ba lagakauḡoi au ḡegu nuvi tu moḡa fest dagarana Giniguinena tu moḡa vaḡa luana tu iesu kwakuna gaburiai au bara iaḡo au ba laka ia gemagurito esikulito gaburiai bara iaḡo bara gita gaburi fanari mabarana erekwarekwato sena ḡarukariai au bara iaḡo bara fou garoriai au bara iaḡo au bara garo buka veaḡa nuḡanai sivarai mo taea vini sivarai ekirarini ta saḡaḡini sena au ḡegu nuvi ai au ḡegu urai tu bara ḡenoḡoi be alefanai au bara lefo elefoto monai auna bara iaḡo bara vaḡamoḡonia ḡia kamasi ḡetanutogoi maḡurinai o ḡia kamasi ḡetanutoḡoi a maḡurinai botuḡamaḡini Mo bakiraia kavana ḡaronai au bara bara garo ia fanafana na gabunai au bara iaḡo kwakuna fana nai au ba laka o ḡia efouto ḡarukanai au bara iaḡo bara fou ḡia eharoroto gaburiai au bara iaḡo ba lakakau motu gabu vaḡa luana tu moḡa au kei keiguna au aḡuriḡuritoḡoi mo bakira kavana au ḡeḡu ura bara haroro lakauriai sikuririai maki avetore debadebato senaḡi tanobara veriba ḡanina eḡabiguto eḡaunaguto senaḡi dagara barana tu tamara barau bita tuḡamaḡianiḡoi bita matauraiani bita viuraviniani tarimata mai tanobarai dia maoro dia roroḡoto ḡita mabarara iraira ma ḡera rakava ma ḡera namo ta tanuni siuwa ḡenoḡoia mo bakira kavana au ḡegu ura to moḡeri Tarimarima vefakariai au ba laka ḡeri tantanu ḡeri liḡoliḡo ḡeri maḡuriai ba maḡuri au ḡegu nuvi iaḡabotuna bere ma moḡoni be au nuḡagu bere vei vada maitu nuvi guruḡari vedanaḡina bekirari kavana maitu nuvi guruḡari moḡo asi taribani nega tai be moḡonini nega tai asi be moḡonini sena vada moḡesina moḡo